أول سؤال هسأله لشخص مشهور هو إنه هل هو إنك شايف عملك اللي بتقدمه مفيد للمجتمع اللي انت عايش فيه ومفيد للناس ومفيد بنظرك ولا لا ، تاني سؤال ازاي بتقدر تتمتع بخصوصيتك بالذات انك واحد مشهور وم- و معروف ، تالت حاجة هل انت محبوب ؟